اكيد طبعا ممكن الفن يكون ليه تاثير سلبى عالمجتمع لما يورى المشاهد عمليه من عمليات البلطجه او اى حاجه سلبيه عموما لما ينقلها للمشاهد دى بتبقى حاجه سلبيه للمشاهد و حاجه سلبيه على المجتمع لان فيه فئات كتير من المجتمع بتقلد اللى هو بتشوفه دا و بتقلد حاجات سلبيه بتشوفها فا دا طبعا هياثر بالسلب عالمجتمع